والله يا فلان أول ما أذكره لما كنت صغير، كنت ألعب بالدمى مع أخواتي في الصالة، أول شي إللي كانت لما سقطت من على الدراجة وجبت كدمة كبيرة، أول شي أذكره لما رحنا عند جدتي في القرية كانت تسوي لنا خبز تازج كل يوم، وأول ذكرى لي لما أبي علمني أحرف الأبجدية حسيت إني صرت كبير وقتها ما أقدر أنسى هذه الذكريات هاي تؤثر فيني، وأيضا استخدم العبارات التي كنا نستخدمها ونحن صغار.